Tsy tegny hitako ilegny satria karaha hitako hoe <hesitation> hetraitra sy rendrarendra fôgny zegny fagnagnaovagna agnanjy igny de avake kô fitokiàgna amy chance be zegny <hesitation> le faite magnagno agnanjy fa <hesitation> zegny zegny agnisan'ny hitako hoe za tsy tegna pour gny filokagna amy resaka sport.